Jeh ba noh báh ain jho naum pues lai ain lo único que joh-joh fá óh bá la ain-ain tsá por que dios gáh cuo aí noh, noh pues jo ñi éh laig báh-báh oh tsá réh áh soih tsá kóh shia-shia noh oig tsái beí óho naum do ná wi noh chá beih bain óh ig óho naum no pues báh no éh-éh éh noh cuain oh bá éh chiu caum chá cuain oh joh bá noh báh gá taih caum chá aíh müh laih oh buh por quetsi ngi já la ngi müh náh oh láh joh ngi müh aig. Joh zá muo oig wi tsaí óho naum báh gaiuh báh poúh oig wi tsá la gain náh la báh tsá, tsa áh ja jo no áh joh laih ko joh naum noh laig ain óh fá oh por que ré éh muoh tsai bá éh-éh jai ba laig doh cuo laig do jau laig do ngi laig do báh la gá záh zaig cháh muoh máh aí puo cháh jóh tsá fu noh joh oh cuain oh áh já lá joh gi ná jo ain jaiu fu jau fu laig doh cuo laig doh jo noh óh pues laih tsáh bai áh já la joh bueno noh diferencia záh cóh óho naum có tsáh. Pues báh có oh puo gi tsá cha bei lai-lai bá a traves de seña fu oh laig do ngi laig do. Laih lo jauh, lai lóh cuó, lai lóh tsi inteligente laig óho naum <hesitation> nih óh áh já ko oh cuáin laig náh depende shía náh ma educar aí káh pai oh joh áh la taig muo láh éh muo tsai jé la ba jou naum tai circo íh loi entrenado aí loi noh-noh enseñado joh no baih joh oig tsaí muoh pero a taves de señas noh la muo ain. Ain faí ih-ih noh naíh aí main zaig ih do aí noh la loh máh láh lo lá do joh ain có seña oh naih éh muo tsái éh náh máh shía laig náh tsá ti oig ti cuain ti éh-éh mah pero náh-náh loih entrenado ká paih aí.